युनाइटेड किंगडम यूके को इतिहास बेहद समृद्ध और विविध हतो । एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है कि बारह सौ पंद्रह में मैग्नाकार्टा के हस्ताक्षरण से आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी गई हती। ईको ग्रेटर चार्टरु कहो जात है । जीको किंग जॉन और उनके असंतुष्ट बारान के बीच एक समझौता के रूप में बनाओ गाओ हतो। ये दस्तावेज पहलिदाए राजशाही और शक्ति के समेत और नागरिक अधिकारान को सुरक्षित करवे को प्रयास करो हतो। जो तय करो गाओ थो कि राजा कानून ते ऊपर नई है और सभी न्याय और स्वतंत्रता को अधिकार है । विश्वभर के संविधान और मानव अधिकार के दस्तावेज के लय प्रणव स्त्रोत बनाओ हतो। एक हजार चछत में नरवम विजय पीठेइतिहास की एक महत्वपूर्ण मोड़ हतो। विलियम द कॉन्करर के नेतृत्व में इस विजय को ब्रिटेन के शक्ति और केंद्रित करो हतो और समर्थ प्रणाली शुरुवाख करी हती। जिसके मध्यकालीन अर्थव्यवस्था और समाज को आकार दाओ हतो। आगे चलके ब्रिटेन ने सोलवी सदी में औद्योगिक क्रांति और उन्नीसवी सदी में उपनिवेशिक साम्राज्य को विस्तार के साथ दुनिया में प्रमुख शक्ति के रूप में करो हतो। ईको इतिहास आज के आधुनिक युनाइटेड किंगडम के इतिहास से बहुत उच्च और ईकी नींव है।